هو، ښه مې په یاد دي. هغه رخصتي زما لپاره اوس هم ځانګړې ده. ما د یوه لیرې غره په لمن کې، ډیر کلیوال او ساده ژوند تجربه کړ. دا یوه کلیواله کرونده وه. هلته هر څه زما په خوښه وو. زه د هیڅ په اړه خبره نه وم ځکه خو مې د هیڅ په اړه اندیښنه نه درلوده. یوازې زه او ازاد طبیعت یو له بل سره غږیدو او دا زما لپاره یوه ځانګړې تجربه وه.